ना न्युजील्याण्ड फिर ना गओ हओं । हुवाके बारेमे कछु पढो फिर ना हओं देखो फिर ना हओं तहिक मारे हुअक बारेमे फिर चाल चलन काहय हुअको मोय नैया पता ।